तो जब एक कई भी चीज करना पड़ा, आसाद जगवनुच पड़ा था। एसाब एक रोटी चीज करना पड़ा, आसाद जगवनुच पड़ा था। नहीं है, हम रोटी कहम और अच्छे कहम। अपना मन में कैवी निरासाजर आई जाएगा। तापन फिर कहा कर यार यो काम तो होई गन यार निरासाजर भार चे यार अपनों भाई। कैवी काम करना से पहले आपना का निरासाजर आई गए कि यार तो होई गन यार तो फिर वो होई गन यार सो होई जाएगा।